أحدث مغامرة إني <hesitation> رحت تسلقت جبل، <hesitation> ممتعة لأن الجبل كان عالي جدا، وفكرة كيف طلعت الجبل؟ وكيف راح تنزل منه بدون أي <hesitation> وسائل حماية؟ كانت فكرة ممتعة، ومغامرة شيقة.